gott kvöld og velkomin í Kastljós í menningunni verður sagt frá nýju leikriti um Þórberg Þórðarson en Edda Björg Eyjólfsdóttir leikstjóri og höfundur verksins segir að boðskapur skáldsins hafi sjaldan átt ríkara

við heiminn en nú og svo ætlar Ragnar Bragason að segja okkur frá myndinni sem breytti lífi hans fyrir fimm árum tók gildi reglugerð sem kvað á um að frárennsli á verndarsvæðinu í kringum Mývatn og Laxá skyldi hreinsað mun betur en áður var gert enda greinileg hnignun í lífríki vatnsins síðan er bæði búið að byggja ný hótel og stækka sum þeirra sem fyrir

eru en samt gengur ekkert að fá rekstraraðila til að fara eftir reglugerðinni auk þess sem farið var í framkvæmdirnar án leyfis frá Umhverfisstofnun sem hefur lögsögu yfir verndarsvæðinu oddviti Skútustaðahrepps fékk meðal annars undanþágu fyrir sitt eigið hótel og virðist vonast til þess að ríkið muni á endanum grípa inn í og greiða kostnaðinn sem fylgir öflugri

sem á mótum tveggja heimsálfa skartar fjölbreyttri og oft fánu dýra og annars lífríkis gerir svæðið einstakt á heimsvísu eins og staðfest var með skráningu þess á lista Sameinuðu þjóðanna yfir votlendi jarðar sem njóta þurfi sérstakrar verndar lög um verndun Mývatns og Laxár voru fyrst sett árið nítján hundruð sjötíu og fjögur í kjölfar harðra deilna um virkjun Laxár með lögunum var Mývatn sjálft og bakkar þess um það bil tvö hundruð metra upp á land ásamt Laxá og bökkum hennar að Ósi árinnar í Skjálfandaflóa friðuð mannvirkjagerð jarðrask og breytingar á rennsli og hæð vatns og ár er þannig bönnuð án leyfis Umhverfisstofnunar þrátt fyrir allar alþjóðlegar vottanir og staðfestingar á verndargildi Mývatns öll þessi lög og reglugerðir er svæðið engu að síður nú á rauðum lista Umhverfisstofnunar það þýðir sem hefur verndargildi

á hættu að glatast ágangur ferðamanna og ekki síst aukið álag á fráveitu og skólp eru sögð helstu ógnir við lífríki svæðisins og taldar skýra hrun

og hins einstæða

í skýrslu sem unnin var vegna neyðarástands í lífríki vatnsins fyrir rúmu ári var bent á

að jafnvel þótt ekki væri hægt að slá því algjörlega föstu að þetta væri afleiðing bágs ástands frárennslismála sé engu að síður ljóst að grípa þurfi til aðgerða og þannig beitingar varúðarreglunnar sem segir að þótt ekki sé vísindaleg fullvissa fyrir orsökum umhverfisvanda sé það ekki réttlæting fyrir aðgerðaleysi slíkar ráðstafanir höfðu þegar verið gerðar í lögum árið tvö þúsund og fjögur en voru staðfestar með reglugerð árið tvö þúsund og tólf þar sem strangari reglur voru settar um

innan verndarsvæðisins skólp á vatnasviðinu skal hreinsað með ítarlegri hreinsun en tveggja þrepa í samræmi við ákvæði um fráveitur og skólp með ítarlegri hreinsun er átt við hreinsun niturs og fosfórs sem talið er geta haft umtalsverð neikvæð áhrif á lífríki

vatnsins og árinnar til þess þarf öflugri hreinsistöð en bara venjulegar

landvernd hefur látið sig þetta mál varða og kært leyfis og eftirlitslausar byggingaframkvæmdir til úrskurðarnefndar um umhverfis og auðlindamál og vissulega eru sveitarfélagið og hið opinbera með vinnu í gangi við að leysa það en tengingin okkar inn hún kemur út frá þessu að það eru

þarna inn á svæðið og það hlýtur að verða að gera þá grundvallarkröfu til þeirra að þau standist öll lög og reglugerðir hvað varðar þessi mál því að þetta eru auðvitað hóteleigendur sem eru

á nálægðinni við náttúruperluna Mývatn þannig að núna á síðustu tveimur til þremur mánuðum

ofan í þetta fyrir nokkur hótel í sveitinni og því miður komist að að því að þessi mál eru ekki í góðum farvegi á þeim fimm árum sem liðin eru frá því reglugerðin var sett hefur álag á fráveitu svæðisins aukist mikið gistirýmum hefur fjölgað um á annað hundrað herbergi og umferð ferðamanna vaxið gríðarlega þrátt fyrir reglugerðina ítrekuð aðvörunarorð og

umræðu um ástand vatnsins hefur þó lítið breyst og svo virðist sem leyfismálum og eftirliti sé verulega ábótavant þegar haft er í huga að það sé í höndum þriggja opinberra aðila að hafa eftirlit með því að lífríki Mývatns sé verndað

að vera svolítið sérstakt að það hafi verið einkafyrirtæki úti í bæ sem hafi þurft að ýta við þessum eftirlitsstofnunum

ítrekað til þess að benda á að frárennslismál væru ekki í lagi við eitt af hótelunum hér í sveitinni framkvæmdir við áttatíu herbergja hótel í landi innan verndarsvæðisins hófust haustið tvö þúsund og þrettán hótelið var frá upphafi markaðssett sem

hótel sem státaði meðal annars af fráveitu sem hönnuð væri með það í huga og í samræmi

við reglugerð sem gilti um svæðið grænt og hreint það er ekki hægt annað í þessari sveit þú byggir ekki

að það sé í sátt við umhverfið og náttúruna hótel Laxá var þannig fyrsta hótelið við Mývatn til þess að fara að reglugerðinni um þriggja

þrepa skólphreinsun í sumar kom hins vegar í ljós bilun í búnaðinum í fréttum var sagt frá því að eftir ábendingu frá vegfaranda hefði heilbrigðiseftirlitið mælt saurgerlamengun í affallsvatni sem rann frá stöðinni talsmenn hótelsins fullyrtu þá að mengunin hefði einungis orðið vegna mistaka og varað tímabundið afrit af bréfaskiptum fyrirtækisins sem seldi hótelinu segja aðra sögu Borgarplast hafði frá árinu tvö þúsund og fjórtán ítrekað gert athugasemdir við hvernig fyrirtækið hefði hirt um

og bent á að hún þyrfti betra og tíðara eftirlit í bréfi til stjórnenda hótelsins í apríl tvö þúsund og fimmtán segir ljóst er að viðhaldi og

viðgangi stöðvarinnar er ekki sinnt síðastliðið sumar virðist sem forsvarsmenn Borgarplasts hafi þrotið þolinmæðina í bréfi sem sent er byggingarfulltrúa Skútustaðahrepps eru áhyggjur fyrirtækisins af frárennslismálum hótels Laxár reifaðar ítrekaðar kröfur um úrbætur raktar og greint frá heimsókn starfsmanna Borgarplasts á hótelið í byrjun júlí auk þess sem myndir frá heimsókninni fylgdu skemmst er frá því að segja að stöðin er í algjörri vanhirðu og ljóst að þar hafði enginn sinnt eftirliti og viðhaldi sennilega aldrei eftir að stöðin var sett upp tvö þúsund og fjórtán skoðun hafi leitt í ljós að mýs höfðu komist í

stöðvarinnar sem höfðu verið látnir standa opnir og stíflað loftinntök þannig að stöðin varð óvirk það hafi orðið til þess að

skólp lak út um víðan völl eftir viðgerð starfsmanna hafi stöðin þó gengið eðlilega þó sé frágangi hótelsins á afrennsli stöðvarinnar ekki enn lokið og það sett í sérstakar lagnir eins og gert hafi verið ráð fyrir frá upphafi auk

hótelsins of lítil sem verði til þess að of mikil fita fer inn í

og valdi þar vandræðum rétt eins og annar úrgangur sem eigi ekki að berast þangað og ekki sé passað upp á að fari út í frárennsli í bréfinu til byggingarfulltrúa

fer Borgarplast fram á að embættið þrýsti á hótelið að ljúka framkvæmdum við

ár liðið frá því hún var tekin í notkun í bréfinu lýsti Borgarplast einnig furðu sinni á því að sveitarfélagið og heilbrigðiseftirlitið hafi enn ekki gert lokaúttekt á

meðan svo er geta heilbrigðisyfirvöld ekki hafið lögbundið eftirlit nema á einhverri undanþágu með umræddri hreinsistöð sem telst vera í verulegum ólestri sökum vanhirðu hótelið var ekki að standa sig gagnvart því að akta þennan búnað eins og átti að gera og voru með uppskrift frá frá seljandanum en

eftir því miður bendir það ekki til þess að það hafi eitthvað klikkað í eftirliti með þessu hvort það sem var hjá ykkur eða sveitarfélaginu eftirá að hyggja er það alveg ljóst og enn þann dag í dag er heilbrigðiseftirlitið ekki búið að taka út þegar þrjú sumur eru liðin af rekstri hótelsins á sama tíma og það stendur á Facebook síðu hótelsins að það sé

grænt og hreint þetta voru sláandi myndir og vonbrigði þetta skuli vera með þessum hætti ég veit að lokaúttekt átti að fara fram í síðustu viku en henni var henni var frestað vegna þess að þeir hafa verið í einhverjum erfiðleikum með þetta en ég bind nú vonir við klára þetta eins og á að

búið að taka þetta út núna þegar komið er fram á þriðja starfsár á hótelinu það er eitthvað sem sem að snýr að sveitarfélaginu sem við verðum að skoða ef að svo er þessi skoðun sem að fer fram núna

eftir rúmlega viku miðað við það sem við fáum uppgefið núna hún á að

það ekki er ákvæði hjá okkur að við getum hreinlega stoppað þessa starfsemi en er ekki svolítið skrýtið að það skuli gerast svona löngu seinna þessi lokaúttekt jú það er

samkvæmt útreikningum sem koma fram í drögum að skýrslu sem verkfræðistofan Efla er að vinna fyrir umhverfisráðuneytið myndi það kosta fimm hundruð til sjö hundruð milljónir króna koma upp þriggja þrepa

í öllum hreppnum ef ráðast á í það þyrfti því ríkisstuðning hins vegar er ljóst að ætlast er til þess að starfsemi yfir ákveðinni stærð eins og hótelrekstur eigi sjálf að sjá um slíkar framkvæmdir nýtt hótel við í nágrenni Reykjahlíðar sem nú er í smíðum mun til dæmis koma upp slíkri

hreinsun önnur hótelbygging sem fór yfir þessi mörk árið tvö þúsund og fimmtán fékk þó undanþágu frá reglugerðinni það er sel Hótel við Skútustaði sem stækkað var um nærri helming og herbergjum fjölgað í sextíu eigandi hótelsins taldi að jafnvel þó Hótel Laxá væri þá að koma upp búnaði til hreinsunar samkvæmt forskrift reglugerðarinnar væri óvissa um

ætti að standast ákvæði hennar ekkert lá fyrir frá Umhverfisstofnun annað en að þetta væri verkfræðilegt úrlausnarefni segir í svari eiganda sel hótels til úrskurðarnefndar um umhverfis og auðlindamál vegna kæru Landverndar

því bíða eftir því að Skútustaðahreppur byggði upp Skútustaðahreppur þrátt fyrir andmæli í fyrrnefndum skýrsludrögum um fráveitumál við Mývatn telja skýrsluhöfundar að hreppurinn hefði ekki átt að fallast á undanþágur sels hótels svo vill til að oddviti Skútustaðahrepps er eigandi sels hótels þetta hlýtur að setja bæði oddvitann og Skútustaðahrepp sjálfan í þá stöðu að gera ef eitthvað er ennþá meiri kröfur við ræddum málið og niðurstaðan var sú að

þetta var viðbygging það er frárennslikerfi við hliðina og þá var bara tengt inn á það meðan menn væru að finna út úr heildarpakkanum þú ert oddviti og þú ert að reka þetta hótel og þú

hreppinn um að þetta hótel verði ekki skilyrt til að gangast undir þessar reglur stangast það ekkert á það er sjálfsagt vel hægt að teikna það upp þannig að þetta séu miklir hagsmunaárekstrar en þarna stóðu menn bara uppi á ákveðnum tíma og hérna hvað átti að gera þú hefur ekki klárt fyrir framan þig hvað á að gera hvað geturðu þá gert en var ekki Hótel Laxá tíma jú þeir tóku skrefið og fóru út í það að þeir vildu markaðssetja sig sem umhverfisvænasta hótelið hérna og fara lengra heldur en aðrir voru að gera og kusu að fara þessa leið og fara að reglunum náttúrulega já já séum með allt niður um okkur en það er hins vegar ekki ekki meiningin sel Hótel er þó ekki eina hótelið innan verndarsvæðisins sem sveitarfélagið hefur veitt

undanþágu í september í fyrra samþykkti Skútustaðahreppur breytingar á deiliskipulagi vegna byggingar þessara við Hótel Laxá deiliskipulagið gerði áður ráð fyrir því að frárennsli yrði hreinsað eins og reglugerð kvað á um og dælt í hreinsistöð hótelsins til þess að komast undan því óskuðu eigendur Hótel Laxár eftir því að

yrðu metin ein og sér en ekki í samhengi við hótelið sem þau fylgja þar með væri framkvæmdin undir þeim mörkum sem sett eru um

ítarlegri hreinsun þrátt fyrir að skýrsla stjórnvalda um viðbrögð við bágu ástandi Mývatns væri þá nýkomin út samþykkti Skútustaðahreppur beiðni hótels Laxár átti

eins og þessar stöðvar eiga að gera vera þá að koma með einhverja rotþró eins og búnaðurinn var fyrir þessa breytingu á reglugerðinni

tvö þúsund og tólf en engu að síður var þetta gert en það var ekki með okkar vilja framkvæmdaraðilinn er í rauninni að búta framkvæmdina niður í smærri einingar til þess að

hver og ein eining sé líklegri til að sleppa við ströngustu kröfur sem

gilda í þessu tilfelli um Evrópudómstóllinn hefur margoft dæmt í málum sem þessum að framkvæmdaraðilinn má ekki búta þetta upp með þessum hætti þarna

var akkúrat þetta að vega og meta hvort þessar persónueiningar sem bættust í næstu einingu við hliðina svo geta menn deilt um það hvort þetta sé

að byggja starfsmannaaðstöðu ef ekkert væri hótelið nei nei nei nei svona hvernig á ég að orða þetta þetta er svona þegar þú ert að fara í gegnum reglugerðirnar ertu að leita að Smugunni eða ertu að fara í stóra heildarmynd það er bara þarna sem það liggur hafa menn látið náttúruna njóta vafans í þessum tilfellum ég held að menn hafi nú reynt að gera eins og þeir gátu en eins og í öllum málum þá er alltaf hægt að gera betur okkur ber ákveðin skylda fyrst við njótum þess að vera við þetta vatn og að hugsa vel um það

reyna að ganga eins langt og við getum það finnst mér alla vega

spurningunni er bæði já og nei ef við horfum beint á hvernig þeir hafa framfylgt þessari reglugerð frá tvö þúsund og tólf þá er svarið nei við höfum ítrekað gert sveitarfélaginu beri að vinna eftir þessari reglugerð það er engin engin undankoma frá því ég ætla ekki að hafa neina skoðun á því hvers vegna það er ekki gert en staðreyndin er bara þessi það sem blasir við okkur sem sem eftirlitsaðila að segja hingað og ekki lengra

vandast málið nokkuð þegar kemur að því hver á að bera ábyrgð á því að framfylgja þeim hvort er það

í Skútustaðahreppi Heilbrigðiseftirlitið já eða Umhverfisstofnun um það virðast menn

hver ber ábyrgð á eftirlitinu ég get bara hreinlega ekki svarað því

alla vega erum við að reyna að vinna eftir þeim þeim reglugerðum

eða þeirri reglugerð sem að sett var þarna

frárennslismálin eru í lamasessi og þar bera náttúrulega

mjög mikla ábyrgð

líta til hver er ábyrgð Umhverfisstofnunar sem að fer með umsjón þessa verndaða svæðis og það eru engin leyfi fyrir hótelum í tilfelli Laxár og sels hvað með ábyrgð umhverfisráðuneytisins þannig að Mývatn er ekki að njóta vafans heldur hóteleigendur sem eru að græða á nálægðinni við þessa einu stærstu náttúruperlu okkar Íslendinga ef þetta á að vera vitrænt til framtíðar þá verður heildarkerfið í sveitinni að vera á forræði eins aðila og það er eðlilegast að það sé sveitarfélagið og svo er bara lagt holræsagjald á starfsemina okkur einstaklingunum hættir til þess að ókei reddast þetta eða tvö en við erum með þessa reglugerð á okkur og ef ef hún á

til staðar og á að fylgja henni eftir þá verður

verkstjórn á því það er alveg ljóst að eftir því sem álagið verður meira á bæði Mývatn og Laxá það er álag í formi meira og meira skólps þeim mun meiri hættu erum við að skapa þessu verndarsvæði og þetta

hlýtur að vekja upp þá spurningu og henni er í sumum tilfellum hægt að svara með mati á umhverfisáhrifum hvort að það sé æskilegast að byggja þessi hótel inni á verndarsvæðinu eða fyrir utan eigendur hótels Laxár báðust undan viðtali þegar eftir því var leitað við gerð þessarar umfjöllunar en lögðu áherslu á að búið væri að tryggja virkni

svo slys sem það sem það sem varð í sumar muni ekki endurtaka sig þeir segja deilur sínar og Borgarplasts flóknari en svo að þær verði ræddar í fjölmiðlum og að þeir telji sig hafa farið í einu og öllu að lögum og reglum í sinni starfsemi sem þeir vilji hér eftir sem hingað til

í sátt við náttúru svæðisins við munum halda áfram umfjöllun um þessi mál á morgun en þá mun forstjóri Umhverfisstofnunar sem

er jú sú stofnun sem fer með ábyrgð á hinum sérstöku verndarlögum svæðisins sitja fyrir svörum hér í þættinum

þessu sögðu skiptum við yfir í menninguna gott kvöld heimurinn hefur sjaldan þurft jafnmikið á lífsspeki Þórbergs Þórðarsonar að halda og einmitt núna segir Edda Björg Eyjólfsdóttir sem

skrifar og leikstýrir leikritinu Þórbergur sem frumsýnt verður í Tjarnarbíó á fimmtudag við Einar Rafnsson fórum á æfingu það situr fast í mér frá því ég man eftir mér að allt er lifandi og með vissu viti það er eins og þetta sé meðfædd þekking í mér mér er vel við hana í björtu hún gerir allt svo líflegt í kringum mig og svo mikið í öllu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 mér var bent á að tala við Pétur Gunnarsson sem ég gerði og það gerði ég og þar var allt þetta sem mig langaði svo að skoða að komast í kompaní við

og leysa hnúta sálarinnar allt um ástina og hjónabandið ég fann fyrir svo mikilli samsvörun og varð svo innilega upprifin og snortin af þessum boðskap hans sækir Edda innblástur í annað frægt viðtal þegar Magnús ræddi við Þórberg í sjónvarpi

er notað sem umgjörð sýningarinnar brotið upp með úr ævi Þórbergs og molum úr lífsspeki hans hlátur

nið aldanna þyt

tuttugu og fjögur og sama ár

út bréf til Láru þetta fannst okkur vera ákveðinn vendipunktur í uppbyggingunni á

apa hann eftir eða líkja eftir honum nákvæmlega það hjálpaði okkur

út úr myndinni ég er Þórbergur og þú ert Þórbergur við öll sýningunni

ég skil ekki hvers konar líf þetta er en ég finn að það er líf það er svo magni þrungið dregur úr mér mátt þegar ég horfi upp setja sér ákveðnar lífsreglur til að bægja frá þunglyndi og kvíða og það á svo

við okkur í dag ég verið mikið að hlaupa og í líkamsrækt erum við ekki öll í það er svo margt sem hræðir okkur og maður upplifir heiminn á hverfanda hveli að fara inn í rómantík

það sem er fallegt og hefur okkur upp og snertir við okkur mér finnst það allt vera hjá honum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 það sem hugurinn leitar alltaf aftur aftur í er fyrsta myndin sem ég sá eftir Mike Leigh sem er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

er stórhættuleg blanda af reiðum sjálfhverfum en sérlega

þetta er persóna sem maður hafði aldrei séð í kvikmynd og hefur aldrei séð fyrr eða síðar eru og hversu mikil væntumþykja er hjá leikurunum fyrir persónu sinni ástæðan fyrir

er að í framhaldi reyni ég að kynna mér allt allt sem ég finn um hann og hans

kemur upp úr krafsinu að hans vinnuaðferðir eru óhefðbundnar hvernig handrit og

kvikmyndirnar verða til hann er með hugmynd

mínum myndum eins og börnum og foreldrum og

Bremner sem er einn af mínum

út úr kvikmyndahúsinu í New York þar sem ég sá myndina fyrst og það hefur haft áhrif á mig allar